Ka shumë lloje bukësh, si bukë e bardhë, bukë integrale, ciabatta, baguette, focaccia, bukë me elb, bukë me qumësht, bukë pita dhe bukë naan. Çdo lloj buke ka një teksturë dhe shije unike, të përdorura në kuzhina të ndryshme.